<noise> ampaniya ilimi ta ampani a ilimi huyata rawa ghinsi kuma jikokinima ina wuliminima disina komai di zalin yiki dizadinyi klum dizalinyikhum du ba walin lapiya <noise> ampaniya ilimikajika fama mahu kuma wima cucefu mimi basu rayuwa namami ɗe duhu amma mimalu wuhiumi du barayuwa de duhu wu a a koda wasa kuwa tasim daidai rabo musu ba dabi gusu du bawusi yawwa du bawusi lapiya hamba mida luka jika yauwa.